मोजे लागीं वस्तु एक जागेार थांव दुसरे जागेार मॊनांतल्या। मॊनात चिंतून डॊवरुंक जाता अहलियो जाल्यार हांव ही। शक्ती दुसरेआंचेआ बोरें खातीर उजाड कोर्तॊलिं कोंणाचॊ। अॅक्सिडेंट जावपाचॊ आसा हें दिष्टि पडॊत जाल्यार ती। गाडी हांव तांबॊइतॊलिं जाता ते भाषेनि समाजाची सेवा। कॊरुंक लागतॊलिं मोजे जीवित ओडिक सॊंपे जातॊलिं।